oyi ro oma dɛmu ba sɛrobia se ba yi ro ibɛrnasion ibɛrnasion oro bɛ'a bebian ni a waatinɛ ba sɛrobia we we aba a ba mi we sunuwo ba mi we sunuwo yi bɛ'a awe awe wa we dia midepe a di dia midepe don ni waati so aba we di midepe omu waati so bawe we tomu ma zan oro dada midepe bawe we don ba biaso si pantine bɛ wa dama a ve jenu ji ba a <hesitation> lurs lo ursira yɛrɛ howe we lo mi we han wu han pine wure han ibɛrnasion kwa mɛ bɛwe we han waati wi'an ho ibɛrnasion ho aro marmotu ho marmotu mibin lo lo stifɛr mibin langulevan di di nital ho yan mibin lo lo lo'ar lo lo'ar mibin lo lero mibin lo spɛrmofil mibin ba erison na yan mibin <hesitation> ba tanrɛkira mibin ba mufɛtira mibin ba amsɛr ra ba zozora ma ba mamina don ba boni ma tete don ba boni